विज्ञान के समूह के ही प्रौद्योगिकी कहल जाला। प्रौद्योगिकी और विज्ञान दुनो एक दूसरे के पूरक हैं। प्रौद्योगिकी और डिजिटल दुनियाँ के साथे आजकल के लोगन के जादातर समय बिताता। एकर कुछ हद तक ते ई इस्तेमाल <hesitation> सही बा कहल सकेला ई मानव जीवन के ऊँचाई तक पहुँचावत लेकिन एह में आपन आधा समय या जीवन के लगभग आधा से अधिक समय बिता देवल मूर्खता है। अतः इंसान के ई से बाहरे निकलले के जरूरत बा। कह सकी इंसान एह के आपन पूरी दुनिया समझ लेहले आ दुनिया से पूरी तरह से कतई गइल बा। जानकारी प्राप्त करेके दुनो चीजि के थोड़ा थोड़ा प्रयोग जरूरी बा लेकिन एह में एकदम घुसि गइल नाही जरूरी बा।